Noy bulinurta vegetable nder fowinirga. Himbe meɗen e wi'anga oven. Kanga ni e nga late kanga e woluna nafali fu, woɓɓe bo kanga defirta. Ta heɓi bafe maɗa a tacci e fonun ko nandi e muɗum, a tacci fa wodi a jongi sai ngatta nder hum maɓɓa, sai kuɓɓa hite tawa a tawan e ɗu wulla.